Ayong robo nakolong kedounere anikolong kedounere keclouni ayong alokataboi beyo katadakun kalokol, katadaek robo neni daang lakini emaisha loa kitorit saa alokalokol etamunit ayong. Kirukit ayong ka totokang kurikit ayong ka idia nikosi nibe esibitar emaisha lokitorit sua alokakol epolot saana nape nyechamit tani iyanio. Kotere emaisha loa kitorit sua alokalokol egogong lo arai akiwap ngiputei loa ngitunga aluche ibere be loreke kejea lo elosi itaan nia ngatadei toluka ewapakisi ayong ka totokang alonyuma, kiwapakinet sua alonyuma tonyou akinyang akinyam totokang kotere kwa sabu emaisha lo kitorit sua kangini egogong saana sodi atananguneta sua paka atananguneta lodwar ne. anibo kerai kolong nyiemite totokang nyiegogong itaan be totokang pe kinangit sua ngirwa lu abu totokang kitojio sua engol kiwok engol alotirikwel atanyama sua engol ngolo atanyama paka toding idia nikosi engol karibu akiut. Kotere amam iche bore bila nyiegialara sua engol mgolo tanyamea sua engol ngolo, toperere. Arono emaisha anikosi agogong noi ata tani tokona vile ni ete ayong emaisha lokang, nyengolikini ayong egogong kabisa. Sio mbaya kama vile nikolong kiyansakia sua totokang paka tanang sai. Kotere kwa sababu emaisha lokolong kitoritor sua totkosi egogong saana, anibo kerai kolong tarai itaan nipalanga, kimam sua kimam sua niarakar itaan ni einakinit akuj agogong alotooma atamet keng nakolong edounio akuj itiekeng ani kolong naek akuj nak itiekeng naek nabo ngesi akuj agogoung na kitanangea sua ngikaru lu. Anibo kerai kolong nyiemite, kirony alokalokol, kitedemanar sua ngikolea kotere amamakau aitaan aiche ani iboyete ka sua. Ani kiponi nabo lodasa neke tarau akiwoki engol anikalononea, bila engol ngolo nyiegialara atanyama sua engol ngolo atopierieto, tonyua engol jik akiar idia nikosi. Emaisha loa ayei ayong tokona engolikinit ayong tokona sio mzuri, nyete ayong atamar ejok, awi tani na alomit ayong, awi na alomit ayong, yani nikoni kama, egogong emaisha nabo lua awi anakang kotere kwa sabu etogogong akuj ibore daang. Egogong akuj ibore daang alotooma awi nakang kotere kwa sabu, nikoni emaisha nabo nikoni nikolong, emaisha lo tokona lo etami ayong ka loa ayei ayong sai nyejok, kotere kwa sabu na engolikenea ngide likang, ka nikolong nabo awi na etoronut ayong egogong saana na arai akuj ngesi epedori, toyen emaisha lua ngide kangulu, tanga ngirotin awache. Na etamakinea ayong nikolong nabo abunio ayong, ka nitokeona nabo ayei ayong arai akuj epidori toomi akiyar angido kangu kori akiyar akang kiyotok akuj kisiyotok ngareu